Ñaaminda fina tawa to leydi Afrika e woodi soobal e kosam, e woodi ñiiri e liyo, e woodi bete, e woodi ñawri, e woodi kujeeji feere feere e woodi gabbe maa fuu, ñaaminda amin e ɗuuɗi to Afrika.